Io zany, hatramin'izay na hatramin'izao de efa <hesitation> efa zavatra efa <hesitation> mila ezahagna atambatry avao, fa io zany ndre da priorite gn'asa da misy avao koa e vie- vie privén-tena zany hoe zavadehibe avao koa e fanamboaragna agn'io fa anzaratena zash e mandanzalanza an'azy hoe zao gn'aniko mba ampitambatry anazy sara.